Hiina om üts väega vana kultuuriga maa. Ja ma tiiä, et sääl ommaq hieroglüüfiq. Ja hiina mandariini kiil om kõgõ suurõmb kiil, aga sääl om väega-väega pall'o egäsugutsit väikeisi keelekeisi. Ja muud ma suurt ei tiiäki taast hiina kultuurist.